Jaji ku bangsana furakiq melli manuq fole fasaq e pertama-tama ifaccingi yoloq fura ifaccingi tarette-rette yolo lokiq retteq loppolo ga atau retteq seppuloi bawang furana iretteq-retteq i yalengngi bumbu fura yaleng bumbu fattamani ku <noise> wajangngede furani fattama wajangngede tapanasuni <noise>